E sômôvy io moa zane amiay agne tsy de malaza loatsy, nao tsy de fihinanay matetiky fa nafa tena te ihina aze de mangalake rehe rano asiao legimy iny e, de asiao rononon'aombe io na ronono soza io, na asiao fritifrity <hesitation> fry afangaroo amae le mahazo rehe sômôvy